كنفضل ناكل في الدار و نطيب في الدار حيت كعجبني ماكلة ديال الدار، كعجبني نطيب، و الماكلة ديال الدار كتكون نقية وصحية. والماكلة ديال الدار كتكون أكثر أماناً، وكنقدو نتحكمو في المكونات ديالها ونستعمل مكونات لنقية و طبيعية،